Yauwa to, rayuwa barkandi ndike tima de ni rayuwa mbar kandi ta shim shaata ha mullho ta kwa sho gye goma kwama nyi nike shima kuzhi wa vasi shima kuzhi wu mullho si toyi kuzhi wu qusongi wasi. ba lar mbar kandi to qa qusangi waro to ze wara har viti nike ki shi bu rafti burti wanda ku hhagha bari ni zyi meda nu qusangi wanda, ku magham jur kyi nike ku zumku bu rafti wanda to ze qusanggi waro to dung wor nyi yene njib mbarkandi ni ke kushi har viti bandasi to in mayar maka, haran, to kwashi kye gomari nike gwana kyi nike shaata na vasii to shaata mullho si. to ka di ghar tayi llu nari ta kala kyi nike abaha to shaata vasi bu tana mullho abu har ghurghur va, bi gyena je ha nike shaatana nda ku kwa shaatana qusaongi wasi, to shaata wora to vur ba lar mbarkandi ye qusonggi waro ni ke kishi har wanda nike ku ta ba banda qusanggi tuk ku vur babar mbarkandi ye wor nike ku shi har vitisi. bu zaman bami ni ke tima bannan <noise> kyi nike ta khalaran, ta kala ran kime qusanggi baro ta khalaran kike varo, shina rayuwe markandi bu duniye ag to han ha bar ni aki to shaata varo, to shaata mullho, to shaata varo, to shaata mullho to shaata qusonggi waro, to shata nu zyikoku kyi nike bu a khala kaku, bu aje hharo, to vurye wora bu aje hhaba, to kaala, to vur ye wora, worma tuk. Tu tuk mudi har viti wanda si tik, tishi har viti wanda si bu ratti burti wanda ni kyanje si, butuna nje ha mullho ba anje haro to vur ye mullho to shaata nda si, ki me tuk na mundi har viti baro niki tasan siyen ni aki. T un hhagha bari tuh shi har mbarkandi ni ni kodogh baro, to shi har mbarkandi ni ndi kodogh dam ɓaro tuh shi har mbarkandi ndi rapto ndike tu na siyen, tuu ki shaata yen bu kyi nikya nje ha ba nullho ka shaatarom bu kyi nikya je baba, mullho ka shaata mullho. Na har viti ike ku nduk shaata yen si bu zaman bamu nang nake kyi ni ke tum ka shiki nda to nake kyi nike kyi nike nga ghar ye nyiza nga var kyi ike tum ka shiki zhu bu tuu haram buta mhahha llua, bu toka lla dubama, bu toka dug bo, to dug kaya to bah ihha to sa, to masa bar to gwa kyi ike ki shwata va si, bu to kya lluha kaari, bu to kya shi kya gye goa to dug ye qusoggi waro tidi ta maasa bar, ti gwa kyi ike shwata na vasi, kime shi har viti mbarkadi bu duniya, mha nike tasi buke to lapiya, to shi a num kyi nigye ki shwataro, ku shwata, qusonggi waro, ku shwata zymero ku shwata ni zyiku. kap kyi nike aku alaranku, ki ha wa dall haro hana hha bamba to du llunar ci kyi nigye shinanda to da ku gwana gye shwata varo. To da llunar shi nike shwata nda to shwata ni zhi koku zaman ni ghiti ye chitti, bu ta gwa gyen ki mishin to vur ye, zhiko ku tu shwata vanda si bu ta gwa gyen ki mishun to vur ye qusonjiji waro su shwata va dasi. Hanana bam wana ba to da lluhar shi bu lluyar ghar wa woda bu do mandi wa ghud tayi hhud ye bote bu damwa ni kaari, to hanya, ha ha ha wana ba, a to kada ghun qufar to ghahha ka shwataro bu toka shi kye goma to masa wara ka shwatare bu har viti ni ke tasan, bu ke to hataba to khala ye yihoro ike ki shataro, ku shwata qusoggi waro ala har viti ike tuma dala shi mi da mbuke tum lafiya ha magham ku magham shwatami kyi ni ke tuma khalara kap kisa barke yemisi, gwami tukmi mudi har viti bami bu har viti meei. yauwa, qusaggi whami yllirkuu, u wohar ku tu ma vur sawari ye wora, ku me hami lafiya ni kyi num ka shiki da, a har haita tuma bin tishi bin. Bu ke haitiwaro si gyikanki ta dutida tun war tuk ni kya ghurti gana tuna har viti num shikinu zhuni yen tua har mbarkadi iyen to tuma nja vur sawari ye wara wor qusonggi ni kya jiri gana ki shi wa kyi ike tum u guma tu shiki tum hai ye, tum woda niyen tum shi kou tuma wada iye tum shi koum tuma wada lafiya lafiya ni yenan, tuma khala qusanggi wami ni laya siri ghana tuk, ku ghud har viti num shiki ni yen warma. Kha ni nyen kokaku lapia nyen ku shaata nyen, ku gwa kyi ike ku vur yeyen, ku ku taba kyinwor yenang ku shi har haiti, ku tuba kyin wor yeynku, ku shaata dubur yeyenku, ku ku bu taba kyin wor yen ku shi, har haiti ki shi har haiti kushi har mbarkadi i ye wa ye wadala bami lafiya lafiya wa num wada ki bami zaaa worka tu ma vur sawam ye wor duk i kiya ghurti gaa whoharku yeha lirku, huzuku kab tuna vur sawari ye wor ku hani yenku, kuyi har mbarkandi niyenni kodonk banda ko ni kodohk dam kap ku ha kuni ye lafiya lafiya wa nike tima har ni yau zhu. tu ha khala shina har haiti ni ye hang wa nun ka shiki ni ghu. to nga ghar ye nyanllirku nu wonharka amma makyikadang nyanllirku, ku aki la kye nyinan ku hahha ma biri, ndul wan dung kyi ba ran hha to da to ha mani muru nallunar bu nyimabti ba na llunar bu nyimabti ba, to khala kye yiniri bu toka shi hud to shi, bu tuka shi goma toshi, bu toka di ma lab llunar mushin to shi amna hana ha ta da tunu. Ko kuma ta maasa tun to za taba ta maasa tun to ndika ya kye ndika, to hama ye ndika to hama ye ƙyama ada na llunar nang llunar mbarkandi ba, nga ghar ye nyallirku ta ba nda nyin wor yeyen tuwar shi llunar du bur banda tu wor gwa kye yi wora ni ke shinda lli nda kye kyin wora ni ke shinda bukate wanda si amma su nda kyin wor maa muru, nduk wadung kyi woran ha ghar ta mura, bu a wasi kari to mura, tom khala kye nyimahliba, na llunar bu nyimahliba, na llunar bu nyimalti ba. tuma ghar ye wora nyimalti ku, qusanggi ni kya jiri ghana, nƙyallir ku ko ŋkyaƙlli ko wonha ma nusu kap tunaqar ye wo. ra ku kokyi khaba kye nyinan hanaha to za to ka di sai nizhim wa dun ha to mura, na llunar wu nyimal ti wa, nyimalti nika shi a ba. Nyan nga kwar ye wora, ga vir shawari ye wor ni kyine pona llumar zhar tabe ku ndigi, ndi kar nye ndika ku ndigi, zhar gyandi ku nike ka saha hankal ba nda nhha. To ku ndinku ku vur hankal banda ye llunar gye muzhindi nike ku gwa ku shi kuzhi vanda si. mna ke nga ghar ye wora, nga zina ye wora.